Alura ën frigorifero al e atacà a l'eletricità, al a ün gas ëndinta <hesitation> a ten freide tüte le coze, ëntà desiddi la temperatüra e tenilu sampre sempre atacà a la curent përché a sie sempre freit